أول شيء <hesitation> بيش تطوي الملابس بشكل صح تخلي الملابس مسطحة جدامك زى الجمصان طبعا تجيب القميص تحطيه الكمام تجدميهن لجدام تطويهم نصين بعدها تطوى اللوطة اللي فوج الأسفل للأعلى بعدها تجيبي السروال نفس الشي تطويه بالطول أول شي بعد الطول تطبجيه من اللوطة اللي فوج مرة تانية.